Yi ga chagnudo zhi yi ta eza de azagoyi ko de a byakai ɓo snu wo ɓa mi, mi da sa sayi yna abi makata la ɓe, ɓedo azi bwa tnu tnu snu ɓoyi, mi ga yashi aga da ɓo hana ɓi hadye da mi gbma mi ga gna abi ɓa lo pa kpmi ba, ba lo pa kpmi ba. Domin ndye he ga lo pa kpmi ba nini he ga lo ga gbawo-gbawo ndye tswashe gu zado zogo ynam wo gag u zado ya bedo eya wo zhi esugo agachi za e pa kpmi tso ndye ga yi gem be hna ga buyi nuwna, ga da mi gbma mi ga gna abi ba lo pakpmi ba kpakam he ga lo pa kpmi ba nini gba gbau, nnyi zaga bwa wo zo go a dedo nyi wye chim zaza ga dyi ewo dye bwa hari a kake gido ko a bma a zandye ba yi ge yma snu, ko a bma abi nyi bwa da be ka zhi zhi snug e sa gnu zhi do. Pa kpmi ɓa, aga da midye dna tso hnalo kuma da mi gbma mi da wori beta. Sedye ndye se ga lo pa npmi ba yna se ga lo ynaba ynacha fi ezhi ezhi hna wo mwna hna nu kuma he ga da ɓoɓo aga la se tu, aga wo se dna ku ma ebo bog a zhi aga do se dudum a logna nyi dye a ɓo ese piwo amma sega lo pa kpmi bam bedo ga zhi, aga gna se ɓa epa kpmi he zhi he payi, so pa kpmi ɓo da midye gbma dye goddyegoyi kuma aga da za hna ga bma mi snu kea bi nyi bwada ɓa ke wye, he dye azado ɓa lo epa kpmi bam, ko ko ko bedye do be dye do, gba gba gbau, a zado yna hedye ɓoɓe snu yna, a ga gna ba kpmi pa nayi to kpmi kni, kpmi kni, dada a za ga lopa kpmi ba, ɓa de ɓo hna snu yna, ndye ɓa bwa tnu tnu e gbanati tsom ɓa ga iya bas nu zanyi ke a gi ba wo, amma he lo pa kpmi bam he snu snu nana he laga he sna he chi ɓamsnu eza bana he ga yi azafi e bebwa ndye be gab ma he snu ynanu ɓe ga gna he pa kpmi ga yi gem, he ezhi wu chan amma he ga yi ge ga gi nini a ga gi he ha latu la zhi ezhi ge, gala gi hedye yna goyi so pa kpmi ɓo bmya dye godyego. De ga de wori vi yna kuma ga yi ebwa tnu tnu, ebwa tnu tnu snu ɓo, bmya dye godye go, wori a sa ma abi kam de ma da gbma bi, bafi e ebwa tnu tnu mu tub a he ebwa tnu tnu snu nini keg a da maka, epa da kpmi ga bedo ge a bmya pepe, yidye de ya snu yi ke bas nu ebwa tnutnu yna ye bwa kpe kpe e epa e epa kpmi tso kuma dye sado doyi, a do yon dye kama, bmya a gna dye yi snu yna amma ga tsi ba do ha dye yi ka a zado chi chi zhige wo ɓa snu ndye yi ga be kpe snu nu he snu ɓa ka wori bwa hna snu yi dye ɓoyi ke zodo snu bwado ndye zaza ga yi wo ga kpe ɓoɓoɓo snu yna num. Ebwa tnutnu bmya, aga da ebwa tnu tnu ɓo ga da mi gbma ndye abi ga lo ebwa tnu tnu ga bmya e e e baya ebwa tnu tnu, kolo che ɓo, aga da kolo che ɓo da mi gbma dyego dyego midye mi che kolo kuma kolo che ɓo bmya. He dye a gbafu ga chignu do fi bas nu ebwa ku ma sa aga bwa nukodo sag a zhi de do ya…, sag a zhi bedyi ku ma sag a wo se ye ebmi bwa, a dye ba bmya ndye ga da ɓa ga da migbma dyegodyego yna ba hna, he ke gna he ye he wo mi betanu mi nyi ma yi ge yna hna.